Барои ман тамошои бозии футбол аз телевизор қуллайтар аст. Чунки, ман метавонам лаҳзаҳои гуногуни футболро такроран тамошо кунам. Албатта тамошои футбол дар стадион бартариҳои худро дорад. Вале он лаҳзаҳои баҳсноке, ки дар футбол мешаванд ва симои бозингарон, умуман ҳолатҳои гуногуни бозиро аз наздик дида намешавад. Бинобар ин тариқи телевизион тамошо кардани футбол барои ман маъқул аст. Ва ман агар имкон шавад ба стадион меравам, аз стадион футболро тамошо мекунам. Вале ҳатман ин бозиро такроран тариқи телефизон низ тамошо мекунам. Он нопуррагие, ки дар маълумот оид ба раванди бозӣ вуҷуд дорад ман онро тавассути сабти телевизонӣ пурра мегардонам.